Pues jue bi'i a'ax nixëch este yë uk amanäp yë, mëdë chuch y mayë chidën jue yë yaxpë yë tokatyë awi'ink chekxë t'sekxpë yë chid.